المهارة التي كنت اتمنى ان تكون لديا هي مهارة السباحة، كنت دائما اتمنى ان اكون سباحا ماهرا، لماذا لانني اريد الدخول الى الماء دون خوف و اريد أن تعوم بكل راحة واطفو فوق الماء و ربما انقذ اشخاصا اخرين لا يعرفون السباحة في حالة اذا ما غرق احدهم، وكذلك يمكن أن أعتبر السباحة كأحسن رياضة بالنسبة للجسم وتساعد كثيرا على بناء الجسم وتقويته كما تساعد على التنفس الجيد و تعطي فورما لجسم الانسان و دائما كنت احلم ان اتعلم هذه المهارة التي للأسف لا اتقنها